Ny asa tena tsara amiko aloha voalohany indrindra de asa mampidi-bola satria matoa ianao zay miasa de mitady vola, de faharoa manarak'izay a asa tiako sy mahafinaritra ahy ary azo antoka fa vitako soamantsara io asa io.